Mnyama wa ajabu ngilemlolya kunuati kwete mnyama eshaawa ndooru yete manywele maang'asha, papuye yetaka ikatoola toola dooka ya mtri ikalolya mndu yekaba kelele mnyama wa ajabu wamotu kunu msutu.